Liwliwde, sammunde, uurs, e baaji goɗɗi <hesitation> e jiire fof ina mbaawi waɗde dumonna keewɗo, juutɗo tawa ina ɗaani, ina poofti, <hesitation> tawa gollota. Ɗum ko mbele ena mara yakawere.